Kua aguaraguaju, lobo jeeva, mbaetɨvi örërëtä rupi, ereï oime jeta oyeesa, jaeretako oipɨ mbae jouvaera, jukuraï jaereta oyombongaru, jaema opaete mbae pɨsiɨva reta, anguya, anguyaguaju, jaeretako kua oipɨ, jare jou reta, jokope jaereta omborɨ kaa ipo reta,